Bueno ñuú ya'a chi ɨó nuyuja, nuiɨnɨ ehh nuyuja nuujaánu ka ka'an jɨn <hesitation> nutá'u, <hesitation> frésnu, <hesitation> kua'a xaán nu yuúnuyo kua'a xaán en que sea ja sa'ayo sa'ayo mencionar chi naaá in na iɨn ɨó siwi ji na'a te pero ja ióni maá región a chi nuyujía jɨn nuiɨnɨ nukaáji ehh yuani ɨó ma ñuu yaá.